<noise> Ny fikafika! Tondratondray matetiky. <noise> Da lafa vita tondratondraky igny i da <noise> atao ze hialany ambony fata eo. <noise> Misy avao gn' asitriky anaty laveno, laveno may igny zany da atsofoky añy. Hôkin'izay gny fanaova Kajaha. Hôkin'izay gny fanaova Ovy. Hôkin'izay avao koa ny fitonoa Navé. <noise>